Ifir giniŋ likiyaa wujaa bitik teneginiŋ likiyaa waŋ faydak tenegu n̰ek tiŋ tiigin, tii niyek kan ta faydak tene likiyaa waŋ, almaŋ jee too ndakalkasirnu tii tukusu tin̰aa tiŋ nokoy waŋ wukosandi. Ifirgu likiyaa tenee waŋ tiigu niyek kan naa ti dabatiri. Tin̰aytee ti tata kaa, chadarak likkek tal n̰iyaa nimiree melegu ulok su olom su tin̰i. Annaa taka almaŋak an tiigu nin̰tee niday tindaakaa, amarkasii nokosir, amaragu tii almaŋak wuyan tin̰tee tidaynu bitigu ti tirfi. Annaa taa waŋ jaa ifirgu bitik tenek waaginiŋ likiyaa kan, amaragu bitigu turfunoonun bak aasiŋin kijiinu tandraŋaka ta amaragu jaa bar tuŋusi, waŋ tiigu aŋaa niyek kan daba tiri. Likiyaa tenee waŋ jaan̰ii tenee kan lutok yak lul tekeret nirgu kaa sukka su tigin ner tambaasi, tiigin ner kudumu lutok tiigu lulnak tekeret nir tindaakaa jaan̰ii tenee likesir tiŋ kan nrek su tutu lutogu tigin ner tambaasi annaa taa waŋ jaa likeyaa tenee waagununu tiigu niyek kan ti nukunoo ti.